ګیتار یو تار لرونکی موسیقي آله ده. کله چې تارونه ووهل سي، اهتزاز پیدا کېږي. اهتزاز د ګیتار د بدن له لارې غږ پیاوړی کوي. د فریټونو کارول غږ بدلوي. د ګیتار هر تار یو ځانګړی غږ لري. په ګیتار کې کیڼ لاس تارونه فشاروي. ښی لاس تارونه وهي یا کش کوي. دا ترکیب بېلابېلې نغمې جوړوي.